Piensu nun estanti, o estaribel tamién l'izimus, i veu los juguetis i los librus que tengu en casa. Quiciás que no aiga casa denguna nel mundu que no tenga un estaribel i cudiau las cosas destintas topal eno altu dun estaribel. Nel trebaju, ena cozina, nel tu quartu, ena fábrica. La que tuvu'l acuerdu pos tuvu un güen acuerdu porque no mos gusta de tenel tolos çarrius pol meyu i assina está tol espaciu más aparenti.